يالسنة الي فاتت زرت دبي الي جانت احدى المدن الي جنت احلم ازورها و فعلا جانت وفق توقعاتي حيث شفت التطور و التكنولوجيا الي هم وصلو الها فجانت مدينة كلش كلش عظيمة.